Piet aney tiempo ga mi gerar anok cush peit apinguie mi piet porque pieti aguera anok amigo de anok nashey pague mi compañero y tield gumi jierd y kier mi diente nayet pero almi kier mi piet mi piet ti bebuchanars mag ningay mi me mi sandina morral apitiots y piar inguieys dos do apiruj ondo ondom do ajeriut apisa nan mi piet tapanbar ija yous no coroj y clame jaow cue airk y gumi amesh guam bush ej tial mashom maro u ey iga pesabu gutield gumi sapu gu je nambi por es animale niun patar inventara pasar animal oo najñe aper aley aperien te liend porque aguie mi amig joray favor y hasta por aldom mitar ganar anok loque risentar lokie mi amig porque aguier amigo de anok nashiey apbam tikimi corral agapaj hora compañero vámonos al la amba de land de il la am pera mas lok con am mi pitier vecino apanguer ambield nagañow y cape petear defender porque ik ikitar mandar ñiuw ni pan ucuej makanguey makanguey gumi amer gus parma makons mambuold magaño mi pet vecino porque aguey animal ench. Enchi animal agacold ti cambaj anoj an anay nashuy anan ti piat aguey naxhuy porque ñiugo mam amamba jiuw amam pakiew ñi uneidi pa mamba aranajiet perro mi morral itimu muranch que minajiet ñiu uta morral ñiuti muchma najier morrale porque morrale que ñiuw mal guasha pe mi cot ni morrale niuw ap met ni porajier morrale porque dojan alierut ti mi guerni diente almenajiet mi diente dará ti lion porque niut niut set set sellauw mi compromis la la la ambe tiliendo wan pepey tielienpos periuti ap bibiolto arash nashey porque nashuguey arain favor de repente apey guejan naperoy y apor hasta un kios a pon sor a cuaj pajaw para ver comu monguion tiold tiol umbey mi cita para ponsor amech cuenta jan jam ti muchio amow ñiubin guey ti al ti al ti almi cit misma mañija anok gushuo animal o cuej almi jiot ajuera pague maniuj niu nipeland pues niuwa ponsot aguet cuenta amoch mi compañero.